Puish dxiugariluh la'nh yúhu la'nh yúhu déh gutáluh dhxí lóh horninh. <hesitation> chxícxhi gudzo'baluh café chxícxhichxi <hesitation> cheluh mulin <hesitation> gu'nluh guétha. gutixilu dzíyih ya que a dzíyih bi'tah culuh yahga dxá nahn chxícxhichxi gudzi'bal. guéhta lóhon guicalug rohba rzuhu cueluh tín la'nhchi gaguluh guéhta nin cayu'nluh. ya este chxícxhi gunluh comida la'hn shcha gunluh dzitáh buidxi chxí godzo'balh. bichxi'ushi gunluh dxobah dhxín chechan ícahn chxícxhichxi nin nah'luh. <hesitation> gi'caluh taza gi'daha café gi'caluh platuh gi'daha comida nin bu'inlu dhel bu'inlu. dzitáh buidxi o dhel bu'inlu bidza'h dzo'bah gi'dzu lóh déh dzo'bah ya gi'caluh. <hesitation> yahga'ra guchaluhn dxáhan dzíyih para ga'cah guéhta, dzo'bahlu lóh yuuh, dzo'bahlu. ga'uluh ayiih mueh'dsha ayiih yahgaxiiyi ayiih este ícah tuh banguhun'si dzo'baluh. chin ga'uluh ya dhel, dxhíura dzo'bah lóh ganguhun gunáhc dzo'bah lo daaꞌga'urabah. chín caluh comida baí Puish nnah núu perolah núura posillo pur cosa peltrera núu nnah baí núu estufa lóh. estufa gudzo'baluh <hesitation> gi'caluh este <hesitation> tuh caserolah róo gudzo'baluh bue'lah. la'nhan <hesitation> gi'calh tuh posillo róo gudzo'baluh café nin núura nnah gi'caluh. la'nhan licuadora gu'tahlu bichxi'ushi gu'tahlu dhxín gu'tahlu par gu'nluh dxobah. dhxín ayiih cadxi ayiih guyura nichxí cadxi pursi cosa yuuh'ra baí ya nnah núu. yahgaxiiyi núu mueh'dsha núu dzo'bahra bwín lóhchi dzbwi este <hesitation> ra'urabah. cun gu'dxaruh ra'urabah la'hn platu ayiiru buirabah lóh yuuh ayiiru buirabah nnah. <hesitation> binlóhra srvilleterin binlóhra rdzu lóh mueh'dshabah hasta riura gu'dxaruh. hasta riura núu nnah dhel cadxi ayiih guyura nichxí